देखो भैयारो आलू खो पकाबे के लाने। या तो हम आलू खो गैस जला के कुकर मा पानी डाल के ऊपे आलू धोखे दार दे। थोड़ी सो नमक दार दे तोह तो बे आलू उबल सकत हैंगे तोह बे पक जे। या तो हम दुसरे तरीके से भी आलू खो पका सकत हैंगे। आलू को पहिले हम धो लाए हैं फिर ओखो छील ले हैं छिलनी से। छिलनी से छिलबे के बाद फिर हम औरीन चाकू लाए हैं। चाकू लाहिन और आलू को बीच से काट लाहिन। फिर जैसे हामी ओको आकार दैने हुईए। ओ आकार में आलू को थोड़ी सी छोटे छोटे टुकड़न में काट लाहिन। जेसे बे जल्दी पक जाए और हमौरीन या तो सब्जी बना लाए। ओकी या तो ऐसे ही आलू पका सकत हैंगे। पहिले तो हम औरीन गैस जलाए। गैस में कढ़ाईयां राखे कढ़ाईयां पे थोड़ी सो तेल <hesitation> दार दे।